X̱i nak man xnusa sdzë man xnusa xc̲h̲o'bnis x̱i'k nak man xnusa sdzë nak mdzin, palom xnusa xc̲h̲o'bnis, nga xnusa xc̲h̲o'bnis ber lë' man tsëw sdzëna nak c̲h̲i nak lgolbes c̲h̲i nak be lë ngu'p man knu nak man tsëw sdzë.